अनइंटेलिजिबल की स्मूदी बननाक सबसे अच्छा तरीका की आम पहले पैसे फल्ल लेदे दोड़ साफ़ करदे। आरामसे दोनोंके के बाद आम ततुक काथिकर मिक्सर मशीन में डालदे ता दूध दही ततुक मिक्सर मशीन चलादे। चलाकर चीनी चीनी मिलाकर पे सोको आम।